Tempo libero, eh 'o tiemp libero. Ae, 'o tiempo libero nun s' riesce a capì qual è, però io <hesitation> 'o tiempo libero mio è quello di andare 'a m' fà 'na partit 'e calcetto con gli amici. Chest è 'a cosa chiù bella ca c' sta, pecchè è 'o momento arò tu ritorni bambino. <hesitation> 'A l'età che tengo io, cinquantotto anni che sto ancor miezz 'o campo 'a jucà 'o pallon è 'o momento chiù bello cà c' sta. Sfogo, divertimento, tutt chell cà c' sta, chellà è 'a cos chiù bella. 'O tiempo mio libero è semplicemente, il mercoledì che m' facc 'na granda partita 'e calcetto cu gli amici e poi il sabato pomeriggio che è il il momento arò ij m' pozz permetter 'e m' mett dint 'a machin e ji 'a Vietri sul Mare o in Costiera, p' m' ji a fa 'na camminat ngopp 'a spiaggia, pecchè ritorno semp là. A me m' piac 'o mar. Ij quann stong arò <hesitation> quann sent l'odore, 'o profumo, chella salsedine, chella cos, cà m' va nel naso, che t'affacci, t'abbraccia, t'pigl, t'inebria, chill profum bell, lì è 'o mument chiù bell cà c' sta, quindi p' me 'o tiemp bell che ij preferisco fare quando song libero è 'a partita 'e calcetto e 'na grande camminata in riva al mare e se posso in inverno 'a c' metter pur 'e pier a'int e me congel sò pur cuntent pecchè è 'na sensazion tropp bell.